मारे घर व्याख्यान है और मैं व्याख्यान में जाने कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि मैं बाल कटाड़ने वाज रहा हूँ। मारे काई स्टाल में बाल कटाड़ने वाज रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि मैं पूछ रहा हूँ कि मैं पूछ रहा हूँ।